eme one mai aku'n gah kudut ami sot ine wai olong lelo keta di lite di co'o gauk'n agu ba weki'n atarona hot kudu agu ite mose'n ngger olo'n cisa. Eme nggo'o gah pas du wangka'n kat pacaran gah eme toe manga hubungan ami hot inewai agu atarona hitu bo eme hia gah mu'u mese'n laseng ongga ata asi muing situ gah. Poli hitu kole gah harus lelo kole lite one mai keluarga diha, eme nggo'o hia gah one mai keluarga ata di'a tiba lite. Landing eme nggo'o gah keluarga diha laseng tombo lata'n agu eme nggo'o menurut data ata bae keluarga diha gah toe ma di'an berarti asi lite pili'n ata rona hitu gah. Poli hitu kole gah lelo lite gah ata rona ho'o manga ko toe masala'n. Haer haer nggo'o gah masa lalu diha agu ata bana, eme nggo'o hia manga masala'n agu ata bana asi muing situ gah. Poli hitu lite gah olong lelo keta kole di lite ata rona ho'o nia mai du wangka'n. Rei lite agu ata tua dite agu ende ema dite nggo'o eme nggo'o ite kudut mose cama agu ata rona ho'o hot nggo'o manga hubungan agu ata rona hot kudut mose cama agu ite ngger olo'n. Ai eme nggo'o gah dise't manggarai eme manga hubungan inewai hot kudut na rona agu ata rona ho gah, berarti gah toe ngance situ gah.